C̲h̲i'k nak bixtil, lë' bixtil par idë' lac̲h̲, lë' bixtil par gasma, x̱i'k nak diafab lë' gunu para idë' pis lën yu, kualkier gu'n c̲h̲akstsi'n bixtil.